نحب على الأقل كي تبدا ضايعة وحدي <laughs> وخايفة يبدا معايا عدو ولا أني نبقى وحدي، بلاكشي هاكا نتفاهمو نبطلو ما عاش اعداء ونتفاهمو مع بعضنا ونعديو الأيامات مع بعضنا، تا حنا وحدنا وملوحين وضايعين <noise> وزيد باش نبقاو نتعاركو بلاكش توا يولي يحبني كي يتعرف عليا <laughs> وما نبقاوش أعداء.